अगर आपो काली यानी कि दन्ना भौत ज्यादा गंदु चि व्हयूं, त सबसे पलि एक काम करि द्यवा। तेते या त वॉशिंग मशीन मां ध्वे द्यवा। अगर आपमूं वॉशिंग मशीन नी चि, त तेते यो बड़ा भन्ना मां, के बड़ा पत्यला मां सर्फ डाली ते, वॉशिंग पाउडर डाली ते भिजै तै रौखा। अगला दिन सुबेर निकाला अर जमु जमु तेका धब्बा छिन पड़्यां, तीं जगा पर तुमुन क्या कन्न, ब्रुश मन्न, जबार तक सि धब्बा साफ नि ह्वेन। द्योखला आप धीरे-धीरे सरू कालीन, सरू दन्ना ज्वो चि, साफ व्होंणूं रौलू। तेका बाद तेते धूप मां सुखौंणों ते डाल द्यवा पाणि से ध्वे ते।